Kuum mwaka ye kumi ijayo ngemaya mungu umlinda mkulimlafu mpaka iyo ikumi vo lakini akanlinda ngakafunge mshukuru tinga mbiaka kashetata